Stramesuou, o valô da vitta umaña o l'e stramesuou. O l'é l'é imposcibile da mesuâ e no solo ma a vitta in generale a l'é coscì a l'é preçiosiscima